Nyimpadͻm a nkyɛ mebɛpɛ dɛ menye hͻn bɛkyekyer kurow wͻ maas atsenae yɛ obi a obotum ahwɛ mfir a ͻbͻboa nyimpa n'apͻwmuden. Obi a obotum ahwɛ nhwe - ͻbɛyɛ nhwehwɛmu afa kwan a yarba bi botum abͻ hɛn. Obi a obotum ayɛ nhwehwɛmu afa edziban a yebedzi ho. Obi a obotum ayɛ nhwehwɛmu afa <hesitation> yarba a ͻabͻ hɛn. Obi so a obotum ayɛ nhwehwɛmu afa kwan a yebotum afa do nye afofor edzi nkitaho.